Palakun, selebriti um yang mapakai ti magilo tapi antara yang um kanyu da ulun um lakat kagandaman sakarang ti kalau palakun Allahyarham P Ramlee Allahyarhamah Saloma Nordin Ahmad um ino yang okoi lah yang era kalau era kalairann anam pulahan um kalau kuo tino jadi magilo tapi um antaranyo ino lah yang yang sampai sakarang ti lakat lakat kaingatan dan iro punya lagu-lagu oun iro punya lakunan pun lakat lagi um antagan lah walaupun um musim tiri warna pun baru maitom jangan mapurak oni hitam putih.

Parcutian ti sepatutnya yanan yang boleh um mananangkan fikiran kuro nakuro sabab tokou ti da kaidupan tokou ti santiasa mogilo berfikir lah dangan situasi semasa dangan pekerjaan jadi tokou perlukan sesuatu um pacutian yang buli mananangkan pamikiran.

Oku sa barapa mampandai soalan ti.

um Sama' nini' kadang-kadang mongoi do mongoi do daguang walai ti hanya' untuk barihatlah untuk barihat waktu malam oni'lah salalu miyan daguang walai tapi' kabanyakannyo saharian da salura' lah pasal tokou magiyum da rezki magium da um da rezki magiyum da akan tokou jadi inolah kabanyakannyo da do salura'lah daripada da walai da walai ti untuk barihat da salura' ti untuk mancari' kahidupan.

Mamajaga da ulun marumbut ti biasanyo keluargalah terutama sekali wanu yuan atau pun indu ama' .

um biru' atau merah maragang no warna' mapakaiku.

um Buat masa tatiti yang oku nokito um karajaan mimang santiasa manaak da sokongan sosial lah khususnya ke untuk ulun-ulun yang um barpatan-berpandapatan randah yang um golongan yang tegar miskin dan yang um yang barpandapatan yang tida seberapa lah jadi antara sokongan sosial yang tinaak da karajaan sakarang ti ialah mambantu da rakyat-rakyat yang barpandapatan randah um memberi manaak peluang manaak da peluang siro macam iro macam mana iro berjaya jadi caranyo iro kan membagi geran bantuan um geran bantuan untuk dipinjam untuk seminggu jadi ibayar seminggu membantu untuk mambagi da paluang um modal da berniaga um ino yang oku nnakito ku sakarang ti lah sokongan sistem karajaan untuk layak kemudian um untuk generasi anak-anak wagu iro akan cuba karajaan akan cuba momori di sio da paluang paluang-paluang um pakarjaan sesuai dengan sesuai dengan iro punya um kelulusan dan disamping iro mambagi manaak da latian yang khusus kepada palajar-palajar yang yang isa buli balajar mongoi da peringkat universiti untuk yang di universiti iro mambari paluang balajar berniaga kecil kecilan dan ino yang um nakito ku karajaan beri bagi sokongan sosial kepada generasi belia um ino kemudian kalau generasi da kampung-kampung yang um maksudnya yang walai walainyo isa bagus karajaan sentiasa membantu membantu mangaal da walai um untuk dalam anggaran dalam dua puluh tiga puluh untuk yananya mian sesuai macam manulah yang sokongan sosial yang nakito ku yang di tinaak da karajaan.

Alhamdulillah kawasan iskul da kawasan ku sakarang ti um buli dikatakan um cukup baik lah um sembilan puluh sembilan poin sembilan peratuslah maparas jika dibanding da musim oku baiskul da taun anam puluh lapan mulanyo dan oku sendiri pun baiskul mulanyo um skula randah taap roun um dinding papa saparuh bangkunyo papan sakaping mijanyo mija panjang mija daru um mija daru um jadi bakungsi kungsi sada laci mija um buuk da kantung iampai da sawat mija.

Iti berkaitan dengan para pemimpin iro kana peka iro kana turun turun padang untuk um mencari mencari bagaimana menyapul da ulun yang memerlukan iti peranan pemimpin.

um mogilo boh um mogilo naugah um pasal kuo kan pasal tokou do um dalam te dalam tempoh ampat ngatoun ri kan tokou aru um covid jadi' aru parubahanlah macam um situasi sistem macam parubahan kapada labih kapada eletroniklah.

um Banda yang kreatif maparas da hiasan joki yo um gambar-gambar um ino ro no lah gambar-gambar yang laid-laidlah kira gambar legenda.

Elili kalau aku online bank oni um aru aplikasi mydigi ri um ino nio aru aru aru nio cara nawatannyo di sino.

Oku kalau pasal sejarah ti oku paling suka da sejarah Hang Tuahlah Hang Tuah um adalah seorang pahlawan ulun Melayu yang punya empat lima empat orang sahabat Hang Tuah Hang Jebat Hang Lekiu Hang Kasturi. Jadi macam mana tokou mongontong dan tokou mengambil ida ktibar daripada carita toroti ada pembelotan ada majadi da pembesar iyo mogilo bidanglah. Oku beranggapan secara kesetiaannyo tokou buli maya da Hang Tuah tapi isa buli setia secara membabi buta. Secara kesetiaan kawannyo tokou buli maya da Hang Jebat tapi isa boleh emosional dalam membuat apa-apa perkara.

Padaku untuk manantu' da palajar iskul um tokou mabalut sikap misama' da palajar wokon um kalau oku antanganku um gaya'nyo ialah na nakuro gaya' mututu indu' yama' da walai mangajar da anak-anak mandidik mandidik supaya mambawa mongobit da sikap -sikap mabalut sama da palajar wokon budi bahasa' dan rajin barusaha' isa' santiasa' sada' sikap mangalahlah manu kuo tino.

Kalau okoi okoi mapakai ku cerita ulun putih orang putih lah um nunu oni um filem Avengers kah Fast Furious kah ino nio filem kagamaran um mapakai ku.

<coughs> Mampanau dosodu' isa' bagantung kapada nunu tujuan tokoulah kalau mongoi balawat da saudara' mara um ino isada' masalah um kalau saja'-saja' oni' bulilah tapi' lainkah korojonyo um suka'-suka' macam aru tujuanlah tokou mongoi mampanau no um barsama' kaluarga'kah um ino um.

um Cerita kabilangan da budaya da ja-da jami um paparangan panggiran Shahbandar Padas Damit.

um usak mogilo usak ti kalau usak ti da minggu titi aru oku nokokito usak bungalah usak bunga kemudian aru usak lampun walaupun sudah nai' usak lampun um usak um usak um mangga.

Komburo' soruk oku mamakai da talipun bimbit ti isa masoruk kolod lah um isa berapalah oku pun isa tau.

Permainan yang selalunyo makitoku da kalau anak-anak da kampung komunitiku da kampung khususnya da kampungku siti da dalam daerahku da Baufort ti kebanyakan anak-anaknyo um masih lagi mengamal da kuo um yang biasanyo iro akan bermain bola sepak bola sepak takru bidminton um ino yang selalunyo permainan yang selalu iro main da kampung-kampung ino yang biasalah. Selain daripada tino ada nini yang berminat memanah um memanah sekarang ti sudah mula diminati oleh anak-anak mudalah dan ino yang sekarang ti nampak macam sudah mulalah siti da kampungku.

Sayau ti um ta tarian Bisaya ni okoi aru tapi' kalau oku mimamg isa' barapa' ada' kamahiranlah dalam bahasa

Iti soal ekonomi ti mimanglah tokou digalakkan berjimat cermat membeli yang porolu oni.

Kesihatan yang makawatir kokolod ti mambari watir kokolod ti ino nio um obesiti lah masalah obesiti ti molompung kolod ba ulun nagara ti.

Awalnya dalam um malobou-lobou takiuk maksudnya macam mau rumasam.

Kalau oku secara peribadinyo um gaya mama mamiri jangan mangimat da duit keluarga ti um mogilo cara ino semua antad di tokoulah um partama tokou kana mangukur da diri tokou sandirilah kamampuan tarutamanyo kanyu da ulun sa tokou buli maya da cara ulun nunu nunu yang dalam pikiran tokou lebih kepada keperluanlah lainkah kemahuanlah sebap bila ino berlaku tokou sa mapandai nunu nunu perkara yang berlaku da dapan tokoulah yang penting no pada oku ialah keperluan lainkah ikut kemahuan.

Kejadian yang tokou kena ambil tau adalah kejadian penjajahanlah penjajahan bangsa British da tokou. Tokou kena bangsa tokou mamajaga da bangsa tokou sendiri tokou kena mempertahankan kemeredekaan disebabkan bila tokou ti jinajah untuk tokou menuntut balik da kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat sukar jadi tokou kena menjaga da kemerdekaan yang tokou ada sekarang ti.

Kalau begayad da bajet ni sudah tentu nio ti rasa-rasanya semua pun keluarga isa micukup. Jadi tokou selaku ino ni tanggungjawab tokou untuk memenuhi bajet rih, tokou akan sentiasa mencari cara lah untuk menyelesaikan. Kalau mau cakap micukup, isa micukup tapi aru lah.

Oku ti pamainan utama ku ialah bamain um badminton um ino aktiviti ku utamalah.

um Mimang bagus um pergaulan dalam bidang pendidikan tatapi memerlukan da jenerasi muda yang mogilo da kemahiran do um sebap ino kemahiran do yang iro pelajari um da musim titi.

Talipon bimbit ti ma mabalut tapi kadang-kadang iyo makawatir da penyebaran fitnah ti talampau malaju bah.

<coughs> kalau iti masaruk mamakai da tiknoloji tino kuo onilah macam no kuo ti no komputerlah laptop mana no.

Gayad yang kaingatanku antad da guru'ku adalah atau mentor saudara'ku tarutama' nyo yama'kulah tokou ti misti bajuang dalam kaidupan dan yang paling penting adalah adab sapandai mana' pun tokou sabijak mana' pun tokou tapi tokou kana' mau jaga' da adab tokou da ulun walaupun tokou berilmu walaupun tokou boka kedudukan yang tinggi adab dan penghormatan pada orang tua no pada orang yang lebih pada guru' tokou pada orang yang lebih dewasa no adalah sesuatu' yang sangat penting dan ino nio guutonku sampai sakarang.

Mogilo um progrim radio tampatan ti yang mapakailah um mogilo antaranyo ialah um kalau da RTM Selamat Pagi um Sabah kadang aru lagi progrim da sodopon ti um balajar da giya' um bangsa'-bangsa'lah da giya' etnik-etnik da um Sabah ti lah giya' suku-suku' kaum da Sabah ti jadi' sa isa-isanyo um mana-mana yang etnik wokon yang tokou isa mapandai da giya' do ri jadi' tokou pun bulilah kanyu da ulun mampurut um sa isa-isanyo magarati' nini' walaupun iyo um tokou isa mapandai mamasa' da giya' do no lah.

Oku mugad untuk bacuti' mongoi da mosodu'-sodu' ti isa barapa' minatlah tapi' kalau ada kalabihan duit ada rajiki' oku lebih suka' lagi' um mongoi da tempat-tempat yang buli yang ada peluang untuk buli ikou mancari' da magiyum da ilimu' untuk baniaga'lah ah ino yang oku punya target um paluang -paluang kalau ada paluang da tempat tatino yang oku boleh share jadi kawanku untuk baniaga' cuntuhlah kalau mongoi da nagara' Brunei jadi' mungkin oku akan buat um satu satu bisneslah yang kami' okoi buli timbal balik. Selain-selain tino um oku lebih suka' mongoi da nagara'-nagara' Islamlah cuntuhnyo da Madinah Makah jadi' ini untuk oku supaya oku buli baribadatlah. Ino nio oku punya um percu percutian atau pun ugadan yang mapakaiku untuk oku umur-umur macam manti ti.

um Makanan yang buli makasiat da badan tokou pertama sekali intaid, sayur, kiyaun, daging dan sebagainya lah.

um Iti makakuo takiuk sebapnyo kadang-kadang teknoloji ti um makasangsara da manusia mogilo um maklumat-maklumat tokou da guang komputer ti kalau isa cukup kuo marusak aru ulun buli mangalap da maklumat kalau isa' terjaga monong.

Mongoi da tasik mongoi da la bawang ti um tokou mongoi pagapunlah mongoi um biasalah magapun barambat kalau okoi ti kuo mosodu' da bawang isa nini' bapaidah nini' mongoi saja-saja' kalau lainkah tujuan-tujuan manu.

Kalau da pikirku jaya da adau ti ok niolah ok nio .

kuo mamakai da teknoloji mimanglah pakai guna hinpon.

Toyo balajar da bahasa gayadun um tokou ti sabanarnya antad da diri ni' lah antad da diri oni jadi sanantiasa kalau da walai sentiasa gumia da gia bangsa sendirilah da gumia da bahasa sendiri um da anak-anak obiton gumia da bahasa sendiri um isa kuasa um ubason gumayad da gayad bahasa-bahasa wokonlah um manu um supaya bahasa um ibunda sendiri no bahasa bang um etnik sendiri no isa akan isa kan mailanglah.

Untuk ikou makapanau mongoi do nagara' atau mongoi da nagara' sambila' tokou misti' mamakai da pasport. Kalau dalam nagara' tokou mamakai da IC lah um setiap ulun da Malaysia ti aru IC nyo masing-masing kalau ulun Sabah ti um iyo iyo aru kapandayan tokou nunu iyo ompunyo negri'nyo bardasarkan um iyo ompunyo IC nyo kalau macam Sabah ti inalan tarikh lahir da dapan lapas tino da tanga'-tanga'nyo negri'nyo macam Sabah ti dua belaslah um macam Pahang onom. Jadi mogilolah setiap negri' aru iyo ompunyo kod. Jadi' jawapanku pakai pasportlah. Kalau da kuo ti mangaal pakai kuo oni'lah pakai IC.

Iti sikap ti antad da um ibu bapa sandiri'lah mana' manarapkan atau mo iyo mo um mo manguo da sikap anak-anak antad da walai um mangajari su' um hormat manghormati' tingkah lakunyo ino paling sasuailah.

um Nunggu anu nunggu pilihanraya oni ri ongoi jadi um SPRM ri akan memili tampat yang sasuai untuk mangundi jadi tokou ongoi mongoi sino ongoi ni oni um mamangkah pakai um jadi aru cop jari ti da jari ti itam

um Perayaan perayaan jami yang magayuh ialah pesta bagandang.

um Biasanya kalau da tampat ku ti siti da daerah ku ti biasanyo kalau mongontong da kadaanlah awan ti kalau masa iyo cuacanya bagus maksudnya isada rasam jadi cuacanya akan ma-mam-ma warna kebiru-biruanlah biru-biruan ti kira um cerahlah cerah um tapi kalau musim rumasam biasanya awan biasanya kadaanya um biasanya kuo lah um maitom lah awanyo kalau suda maitom no mimang akan rumasam lah um ino biasanya lah rupa awan kalau biasa siti da kuo ku ti tapi kalau cua kadaan cuaca matari talampau malasu matu adau no talampau malasu cuacanya tarang bandaranglah isada sada maitom isada biru iyo putih terus mapurak terus mapurak terus kadaanyo kadaan cuacanya macam manu lah ino lah yang aku nampak ino lah yang nakito ku siti da tampat ku ti lah.

Isa oku tajawab soalan ti.

Da nagara' jami' Malaysialah cuntuhnyo mimang menggalakkan da mogilo bahasa'lah bahasa Melayu, bahasa Cina, Tamil, Kadazan, Iban.

Sakarang ti anak kalau kalau pamainan da pogun sekarang ti lah kalau sakarang ti bagiim.

Iti molosu' oni magiyum oni da um kayaun bat kayaun iyou kuo segar-segar no tunuon alan oni da onsom alan da gaulan mana da mangga bacincang alan da usi alan da waig takiuk nah najadi nio ino makanan kagamaran kaliyuran.

Ubat-ubatan tradisional ti mogilo sabanarnyo um salah satunyo um yang paling famous no iro um dalaid ri lah taun anak puluan terutamanyo sahingga tujuh puluan lapan puluan lakat lagi upacara barasik um upacara ritual barasik mangubat da ulun sakit ti um iyalah da laid ri hospital sada tapi sakarang um barasik ti isa no gu malap da amalkan sababnyo um iyo barcanggah da hukum agama islamlah jadi isa no gu malap jadi salah satunyo um budaya barasiklah sabanarnyo yang um jangka laid ri lah.

Puraa komburo-komburo makanan isa sihat akanun da masa-masa tantu -tantu oni. Makanan isa sihat akanun da masa tertentu oni keropoklah keropok ti iyo aru campuran kimia sudah tentu iyo isa sihat akanun da masa tertentu tertentu oni iyo sa buli salalu membahayakan kesihatan.

Isada isada isada.

Magium da paguam mongoi pagium di siro lah mongoi pagium da paguam ti mongoi da kuo la mongoi da pajabat do salalunyo pajabat paguam ti berada da bandar Kota Kinabalu lah biasanya da pakan-pakan kecil ti sada lah um.

Iti kalau antad dalaid um sejarah ti antad dalaid mogilolah um macam Pak Musa Antenom um kalau da Beaufort ti Pak Musalah yang paling famousnyo.

Progrim radio tampatan mapakaiku isada'lah oku ti sa barapa' suka' da pasal iro ti kabanyakannyo siyok sandiri' diji-diji ti jadi' oku sa' barapa' suka' morongou da radio.

Mula-mula nakalap da talipun ti iyalah manalipun da ulun da laid ri lain ka da WhatsApp sekarang ti aru WhatsApp da laid ri betalipunlah mula-mula gembiralah nakalap da talipun tapi masa tati ri kan anak-anak jadi yalah gembiralah

um Iti soalan titi oku isa'ku barapa' magarati'.

Sabanarnyo kalau kalau pan kalau da pandapatku pasal manggunakan da risiko da manggunakan mamakai da nu iti teknoloji moden sakarang ti um mimang aru risikolah um antaranyo yang paling katara' sakarang ialah malalaikan dan terpengaruh dengan budaya budaya luarlah budaya-budaya antad da luar no tapi' ino sabanarnyo antad da tokou onilah antad da tokou oni' um tokou santiasa' fokus kapada yang mabalut oni'lah um ketepikan yang um isa' mabalut.

Mo makasiat makanan sihat ok makanan sihat ti makanan yang um isada isa magilo gula um bagulai gulainyo isa magilo umou isa magilo elala isa magilo lunok um magilo kan akanunyo barabus waig lah.

Kalau permainan atau kegiatan tradisional yang menjadi da permainan anak-anak da komuniti muyun ti rasanya bola sepak oni lah pasal um parmainan dalaid ti sada ulun yang mapandai dan sada ulun yang mangajar da generasi dadau ti.

Pe sakarang ti musim kuo ti pariama sakarang ti musim malasu' kamarau tapi sodopon rasam um la lina kali la lina tou <laughs> linalah kali.

Iti manjaga da kasiatan ti sanang oni sumimbol oni tokou makan kurangi makanan-makanan yang isa tokou buli mogilo makan um biasa makan isa mogilo matamis isa mogilo lunok.

um Iti mogilolah kawatiran da talipon bimbit ti yang pertama sekali ada ulun klon da ngaran da guang talipon iyo buli memfitnah dijun um iti masalahnyo kalau talipon no natataglah atau pun nailang.

Bilinku da rumo-rumo yang um mosodu' antad da walailah antad da antad da tarutamanyo mosodu' antad da um ali kaluarga' yang bokorojo atau kabanyakannyo atau pun yang makasawu da sodu'-sodu' da Samananjung rono supaya santiasa' ingat da biyanan antad sandiri'lah um ingat asal usul sandiri'.

Oku ti projik kah atau iktiviti projik yang kreatif yang pernah oku mangusaha oku pernah mangusaha monguo um majadi da photographer um photographerlah photographer mangalap da gambar majlis event fotografi video um inolah.

Kaadaan da iskulku mimang terjaga'lah barsih linskipnyo pun bunga'-bungaannyo mimang maparaslah.

Bintang oni' ke kap kapandayan da sawat no bila bakelip buruj no pun mo mapaturu' da jalan untuk masara untuk ulun laidlah um ino. Ngarannyo isa ogu pandai ma belatikkah popuru'kah ino oni' kali' kapandayan.

Tokoh negara atau lagenda kabilangan da nagara ku iti kalau menurut oku Tun Mahathir lah walaupun iyo ti magilo carita nokorongou carita yang isa mabalu isa apa iyo tatap tokoh nagara.

Cara okoi mangansak atau manyodio da makanan kaliuran jami' salah satu caranyo ialah um um mongoiku mongoi pagiyum da kuolah biasanyo da pasar atau pun da kalau ari anam ari anam ari minggu tu masa tomu okoi magiyum da um makanan-makanan yang okoi suka no jadi' ino yumon gulu kuo tino kemudian magiyum iyo punya bahan-bahan untuk memasak jadi um kalau sudah langkap um barulah ikou mangansak dan ikut da kuolah ikut da iyo punyo iyo punyo menulah menu iyo punya cara-cara memasak jadi' ino salah satu cara jami moyodio kuolah da makanan kaliuran jami' ti biasanyo mimang da tomu da tomu ikou puas magiyum da nunu nunu nini kaliyueran makanan kaliyuran no puas. Kemudian da pasar da pasar pun ok nini buli nini ikou magiyum da makanan kaliyuran no kalau mangansak biasanyo ikut ikut kuolah ikut selera masing-masing nunu kagamaran nunu jinis ansakunmu cuntuhnyo masak kari um masak tumis um macam-macamlah macam macam cara malap nini' awal-awal misti ikou magiyum gulu' da bahan-bahannyo no.

Kalau bahasa bisaya ti oku kalau da kampung Kerukan ri um iro iro salalu um bagiyad bisaya bah jadi tokou rongou tokou ikut manu nini.

Plan pata perniagaan um yang ulun-ulun jami um makahak memiliki ti sebenarnyo mogilo um manu kuo tino mogilo antara badagang da prodak-prodak tempatanlah badagang-badagang da makanan-makanan etnik terutamanya etnik Bisayalah mogilo tapi setakat sekarang sada dipromosikanlah ada pun jumlahnyo um takiak.

Nunu ti mokompod ti isa ku mapandai nunu mokompod ti kokolod dijun ni susah sangat aku.

Paling makasanang da guang ialah bila tokou bersama-sama dangan anak-anak tokou lah um bacarita da keluarga tokou bacarita pasal iro punya masa depan bacarita pasal mongobit disiro mampanau lah bila makakito da anak ro ti sanang makito da guang do sanang tokou pun sanang nini um sanang guang tokou kalau tokou makakito anak ro ti sanang jadi ino lah sangat istimewa kokolod lah ino lah masa istimewalah bersama anak-anak.

Paling sanang da guang istimewa kokolod ti mesti nio tokou ti aru um macam mamua buli kejayaanlah macam tokou berjaya miso satu-satu perkara no kan macam tokou baru lapas macam tokou sudah berusaha belajar bersungguh-sungguh akhirnyo tokou berjayalah um ino makatorimo da sijil makatarimo da sijil inolah sesuatu yang.

Yang artis tampatan yang kabilanganku um kalau tampatan Sabah Abu Bakar Elah Ampal kalau tokou magiyum iyo Ampal aru lagi' miso ti Dusun Jisti Jisti.

um Soal mian da walai ti ataupun mantarwalai mimang yang maparas da tana' rata lah um sebabnyo kalau da tana' rata ti kalau jagaan mu pun bagus sada makakuatir da tana' kalau tana' da liring bukit maruntuh kaan jan manu oni kalau da tana' marata ti kalau tampat lombop salalu da kaliudan ino oni masalanyo.

Masa oku nakaalap da talipon um bimbit ti mula-mula'nyo mimang um nokompod kolodlah nokompod kolod tatapi talipon mula'-mula'ku talipon Nokia yang sama da osung um musim tatiri mimang femeslah tatapi kalau macam sakarang ti mimang sada' sada' sada' yang mo mongontonglah.

Kahandakku untuk anak-anak kuo agar iro ti menjaga skula basikul tinggi-tinggi aru makarojo korojo mabalut yang buli menanggung hidup iro jadi manusia yang apa menjadi da ulun yang anu ulun yang mapandai adap mapandai ilmu.

Iti mongoi oni da hospital muma sino da dapan mongoi da kaunter da dapan ri muot sino aru aru kanyu tampat um muot yanan muot um muotlah mamara nunu tokou mau muma mau mangaal da tamujanji miuma da doktor um iti um manu lah.

Biasanya ulun mamajaga da ulun marumbut ti indu lah indu indu sauhlah tapi um biasanyo indu sauhlah yang mamajaga pasal ada kaparluanlah ada kaparluan iro kadang-kadang ulun mianai isa mapandai mamajaga biasanyo samaada indu sauh ataupun mama mertualah indu mertua iwan iwan ataupun anak da guang.

Mamakai da talipun ti yang monongnyo isa-isada berbeza da segi umur bio anak-anak mamulok matatuo sama oni janamanya.

Kabatulan musim titi musim kuo musim um tiknoloji yang ada ti jadi' oku rasa um yang paling mabalut no tiknoloji IT lah harus didalami da anak-anak tokou da sekolah um supaya iro labih terdedah da lainkah nini' ka da dalam kuo tapi dunia luarlah. Oku rasa' tiknoloji IT sakarang ti um porlu.

Mogilo korojo iskul mo yang molin ti um tarutama'nyo kalau barkaitan dangan dangan ai ci tilah ino mogilo molinlah mangaal.

oku ti antad dari manini' damanini' ri oku ti maunyo jadi pamain bola' tapi da makalu ti um mau majadi da YB pula

Korojo iskul yang nagandamanku yang molin kokolod oku mangaal antara diantaranyo ialah um masaku kalau sekolah sekolah randah ri mimang oku masalah sabjek mitimitiklah mitimitik yang paling molinlah ku rasa sabap um oku sa barapa minat da sabjek tatiti ti tapi bila oku mongoi da sekolah menengah alhamdulillahlah oku cuba belajar belajar dengan um guruku da sekolah akhirnyo sabjek tatiri isa nogu masalah dajoki dan sampailah oku masuk mongoi da um peringkat universiti alhamdulillah semuanya um ok lah lancar cuma masaku awal-awal sekolahlah oku ada masalah inolah nagandamanku <laughs> sabjek tino mimang molin.

Langit ti monongnyo langit ti lainkah motomou pasal kalau langit ti sabanarnyo warna langit ti gelap iti cuma' um biasan cahaya' da itmosfera oni'lah tapi' bagi'ku warna langit no motomou pasal ino mimang kurniaan Tuhanlah ino tokou punya' kurniaanlah.

Iktiviti atau projik kreatif ti um isa oku berapa aru um keterlibatanku isa berapa siti.

um Sukan sanaman yang mapakai ku oku suka da takraw um bermain takraw um antara-antara-antaranyo lah <coughs> dan um kalau sanaman ti oku lebih kepada suka bajuging um setiap pagi kalau isa malap da pagi sodopon lah um untuk manambah da kasiatan um badan lah.

Balajar da kamahiran ti maparasnyo um balajar da bahasa' yang tokou buli capat mapandailah macam bahasa Melayu.

Ujian iskul untuk anak-anak ranik ti oku manyokong oni nunu saranan karajaan tokou ti manyokong oni lah pasal ya lah suda mapandai nini oku karajaan ti suda iyo manganalisis marancana nunu yang baik nunu isa baik pasal tokou pun tokou pun picaya bahwa dangam ilmu ni seseorang apa tu anak-anak ti buli mambantuk iro.

Mamakai da teknoloji ti risikonyo terbuka la open source terbuka tapi mamakai da teknoloji ti kebaikannyo menguwal memendekkan masa kemudian um tokou mam buli tokou mengetahui da satu-satu keadaan no dalam jangka masa yang sangat um isa terlalu mosodulah um

um Iti mo' molin mangimat mangimat da duit keluarga' ti pasal um keperluan tokou mogilo tapi um kaan tokou um momoli da barang keperluan mangikut mangikut da kaandak um monong-monong porlu' um ino cara mangimat kalau isa' porlu um tatakunlah gulu' mangikut da kepentingannyolah.

Biasa'nyo kalau soal panyakit ti kalau da kampung biasa' mongoi pitatansuk um da bomoh-bomoh yang rasanya mimang da pikiran tokou mapandailah tapi' da musim moden ti um kabanyakannyo mongoi da rumah sakitlah kalau isa pun mongoi da rumah sakit mana yang makaduit no mongoi da hospital klinik swastalah.

um Da manti ti panggung wayang ti mimang sada la oni dalaid aru panggung wayang ti isa lagi ada macam da manti ti maka TV dalaid sada TV jadi panggung maponu da ulun mongoi.

Indu ama' ti harus um magiyum masa mungkin malam iro memastikan anak-anak ti membuat korojo iskul.

Korojo mapakai ti um oku ti bokorojo bokorojo mangira jadi ino nio sabab korojo ku ti mapapandai da jalama.

Selebriti atau pelakon mapakai mapakaiku um kalau masa oku momulok-mulok dalaid ri oku mimang minat da pelakon-pelakon Indonesia yang lawa-lawa pelakon pelakon yang lawa-lawa hinsom-hinsom kanyu da urang hinsom-hinsom lawa-lawalah um dan pelakon selebriti yang yunainyo yang lawa-lawalah sama nini' um siti da Malaysia cuntuhlah kalau di Indonesia di Indonesia Roy Martin um antaranyolah Roy Martin kalau da Malaysia siti da Malaysia antara selebriti yang oku paling minat panyanyinyo dalaid ri arwah Jiji, DJ Dave, Latif Ibrahim um di antara inolah selebriti atau pun pelakon yang penyanyilah yang oku makapakai musim tiri.

Pegawai-pegawai yang sudah dipilih ti oku buli katakan bila sudah pinilih ikou yang batanggungjawab jadi tanggung jawabmu amanah menjalankan tugas nunu oni' tugas yang diberikan menjaga' rakyat misalnyo sebagai seorang YB atau pun majadi da pegawai ikou kena' bertolak ansur dan kena' sentiasa' memikirkan suatu kebaikanlah sentiasa bertolak ansur dan memikirkan kebaikan dan ikou perlu' jangan terlalu' mementingkan ikou punya' diri' sebap ikou menjalankan tugas mesti' jujur amanah dalam tugas.

Oku duo-duo um da guang dan salura walai oku mapakai duo-duo oku mapakai miyan kalau kalau da salura aru angin ri boh jadi sajuk kalau da guang aru tilam jadi modop oni sino.

um Iti um bajuging onilah kamio sumimbul simbul-simbul palaan-laan masa simbul-simbul anak oni kaan ulun kuolah ulun um bacarita.